Bai baiyi dari baski yanda azinri məng. dori baskini ke saba yanda a ver awuni wuh swas ke yauwah ri toh mpar ma sang wuin bai. Ba rag ya dori bəgkini so pinu zəunri n ya dori kəkini ba pinu zauri mang. Bai zoun ama dang ku ra baishe rəg kena wutiri abo pinu yada a dəg baiken ama zag kama a ma zəg agunpar nzog ya ri jiri usa bai, bai she ma bai mma kad wu a wui aba ataou nam bayei mang atau she rag ba yeimang jiri kaimanf a za agunpar a ba sabau asah asumpar jiri kai manf jiri a vag dag bai shei. Toah bai zaun kah mpar zou bag bai zaun kah ma zou abg bai zəun na jena mare kinau ko daru more kinnau koh dai pinu kam kam bai ke vag kadre awu mpar zoun sid yei bai a sidyei ake funikeu ri dori fashi bayemang. Su aboo pinui zauna ri zuu bsepinu zoun zuwa a bobe matsiyi zaunri bai bu wai ku mare kai aba nda kapgkpag ku rəg ya dorire tog ama vəgfad ab owsi zounri wanda a a bai rəg ya duri bai rəg yei dori tari ama ba mare bo pinu ba nəm kpagkpag ba ake be maivi kiennau zaun more mbag bai nam ba yeiməng. Mma bag gbama wui dri nəm gbana wui dri mai a sidyein rag fag duri wah jin kaimang kuru mam yi maicitao tari nyi gbama wui dri kah kinnau zau kah sidyei awoi bai kema ba yei mang a zim a rag niyu bukatan zjun tari swo a woimang a woi bukata she biya zag bamban mare wuh ake yau wah ri a rəg fag dori məng. Ama bag bai ŋam, ma sid wab agumpar bəg marag sa <hesitation> asumpar wuh ba anang bəg bəg sidri more wuh a rag fag dori bag kebo a bag wah namo mpar zjun sidyei maa kobo she nəm daka ki sai jenah bəg wuh kuyi zag asumpar zaubu ye mang tsah ya nuna more ku ky fas dori bai she bayemang dons jirikai mang nai she bai koh abo pinu a ku bag jena bag dong wuin a wab zog asumpar hah nəm mang, so bai a woi hau bai nəmima boa rag ya dori tarin lah rah ya seh taghi don tarin kah rag ya ashe taghi don jinkikai mang, ama shi be shiu yanda a saba bai bai mang mbai dag bai bai kad wo ke yau paon abi ma bai rag aye kang hahawau shin aye keng ha a dabgur aye kang hah mpar a kad nom ke n ziu nam ke jirikaimang pinu bai she zag wu iya re. Wuh ziu sidyei swo a ku dwas mbad tanu bori jiu dm dubghaba wuh hunyeing ku gbangu tanubari she. su a ku gban nau tanu bari she Ku bia hse ki zim a ku rag hun ganigani sji ne shiwa bag zaa dang ku kinishewa ganigania zina a rag hunshe nal ku hun gonisani she mang dong dong gani ganishe swo wu mən hah fad mang wunshe wuin ah tunda aku woi ku bəg boi nam ah ku gans shar za bəg sha, nye dagn hun ganigani ganigani a ku hunshe ganigani she keng ngah kori jiri aku rəg dong ku hun ganigani jiri a llu rəg ku fag dori ri ama tun da aku woi fag baiku riga n dog bai rag, ku yak m shar za bəg sha buyei mang buke kang ku atəutəu kina ba hub swo zain sidyei, ama varg su ba zaun ama bag su vo nəm bai nam ama bag bai nəm arag woi sha asumpar a bəg rag she woi kihna bahuib wo ke suh mang arag ya bazjunsai ba rogya suishe ra kong na wu a tautau, so ake be məiri sa ragya dori tori ama abo pinu kpag kpag boi rag ya dori re ba, dong kinmnuu ma ama bag bai nam bayeimang beshiu a taou a bag wah nam bayemang beshiu a t ou a bag wah nəm kubag wah nambayei nam don jiri kaimang mpar bad ku wai asain bai she ku zim mbar zau a wah vag mii ghanimpra sid ko ake kin, kuma rag kad re nai ku ken bag mpər nəm. Dan nəm bayeimanf bayeimang ku rag woi ndi mpa zaun rag bəi jiri wah rag sai yanda alabg baiku gbain. Ama mpar zaun ama bag bai nəm bayimang kinna ba hub aken kenu wu shi she a bag jiri maire taoh kinna buhub a woi bai si hah nal baio bai bag dari nam n kah hai bag a tau tau nə, ba pinuba akpagkpag i bai, bai santang ba bai sansan nrəg ya dori tarin kah rəg ya tautau toni ji ri kai məng bai zagwu rag tag bu ri a boye pinu kam kam, pinu a mashe re a ba dag ba anəm zəm a rag sa mag. Ki nuu bai bai bai a woi hah nah rəg twab twab dan abonuhiri ku rag twas wo twab a mashi nam kebe aros yayei bam vnu a ye fad ra ke ruu a kuni ama bag bai nam kinna ba hub ashi n nag jiriba yakama rag wab wu abo yau pinu zəun ri asansan hah na bui ke she ma zin aku rag nah wu asansa, so baiba hub sid yei mgbaed jiri rag jere bao ba hub kah sod ye n gbad hwo ajansan rag bere dong jiri kaimang ba kah rag sa wu a rag dag woi agumpar kam kam n rag yabe kəm nrag ye kadbe kam na rag ye samupar nrag shibeshin shumen bag asumpar agunpar rag zanwu bag rag zan nu she jiri kaimang ba abəg wah nam, so bai san sansan nitwa abo pinuzauri bai rəg ya dori nya dori manf abo pinu zoun ri jo beshiu kobo a woi hah beshiu kobo sansan ake yau ba ama yi nam arag sa. Basau bag ku bag wah ri so ake be mairi mare ba kh ri bawipa kpagkpag bai rag ya doru ba abi pinu abu non kpagkpag ba-bai rag yadori abo pinu zaun riba kah zag wu zag rag tag jiri zəunri abo pinu zaun ri bam mji ba a nzim a nrag dang ke, kinnau zaun sidyei ama kah bag bai kenəm ba yeimang a woi nai shumen zim jiri wu mang more wu ama reg kenkenu a fesdori wah mang. So ba ima rag sa təri irag sa bag kobo, ama iku fam bai ke a wah ku kəngdouin nai ku ma bag wuh nəm bayei manf ashi zah beshin shumen mang. A man bag bai nam bayeimang kinnau bahab yakamata a ra bad bagkini yei dang kiri kai mang ku zag dori wu dori bəgkini wah a wah ku kang are dri bai ri mang n woi ba məi